Disa ekspertë mendojndë se mund të ketë më shumë se shtat-mil gjuhë, të marrë parasysh dialektet e variantet lokale. Është interesante të mendojmë për sa shumë gjuhë të ndryshme ekzistojndë e se si çdo gjuhë mund të tregojë një histori unike.